Magu ayu usukuwar shinkafa magu ahuri umalu guyi magu kura athathaya atam magu kura athathaya atum dugu kura atundula imulyiyi maja kura sil ba kiya kiyarba dugu duzuku maja kura na duzu ga piya tumator giyi aukwa gunda ga gushu grada ga gusthu gu zuwa duda maju kuba isil ga zuwa piya kawa ga piya maggi guyi giva apiya unasom kakal wasika kuja amda dunamaiyi baukyi aban dam mdu ayiwa aweya uku awadi mal ku ga a mulaya pu dija bathka mbari miyamdu nvundu magu ayu dufu shushaku kuna magu uba tsir guyi ma gu uba tsir guyi ma gu uba tsir gu asiyi shana tsinari ga hiri umalu guyi ga atundulaba du atum magu kura tunduluba gu zuwa hiri tsiri guyina ga piya akowa magu zuwa piya akowa ga hiri kanri usukuwar giyi ga piya koni koni aukowa ga zuwa piya maggi ga piya kari usukuwar giyu gu zuwa aduri dam magu asum atum na duga atumbada bal du umalna azuwa shur anun bis akowa nagu azuwa sum sumugiyi dam ja magu auga dam ja nagu anga dam ja dugu mdu apiyan kum akuwa soba da malna dum mdu apiya akuwana asi kum akomai girayi usukur guyi musudagu. Maga ayiu shinkafa sai ku gu amudaya habada ga piya malu akuwa suka gu apiya mala uwadi mai gu atundula bayi kuja ana tapu agari wasuka gana bari mala kuya kuja ana uwadi mai sai ga gutari uwi gunda. Munagu ya sukuku ga mulayi gu gushu ga gushu waja suka angiyu mai ban dugu amala magu kura mula damja guzuwa hiri kari guyi nadanya guwa luri kan giyi dugu adi ina dudum maja kura awul magu ufu dam ja ayi tsuwa ara studur aga didi mai naya ku bulk u dam iju afubaka naya kubul naya bul iju afubarkar sai ngushari afayikku iju afubarka kari goyi ga giyari suyiyi sugiji wasu ka chidi azubu mai gu ahuhu diya gari giyi wasuku du atsuko mai ga ggarari sugiya habada ga gigari su giyi ga afiyu bugiyi ari uwu gufiya uwu biku ambu du hankal. Yu ashina iju afubaku iju afubarka anuyi ngusha iju afubaka anuyi ngusha. Suri sum dam anari kashikashi suri sum anari kasha kasha anuri pampam uwadi kija suri sum pampam uwade kija suri sum pampam uwadi kala sun dugu ayu ga mdaya ga tari ga siyu ka sun du miyagu ayu ga tari ga asiya sun du miyagu ayu ga tari ga asuya ngusha iju atubuaka anu ngusha ija afubarka anu ngusha zaman ku ashanaku zamanari ashari usi anu ngasha ijiu afubu ka ngusha iju adarwaryi ku iju atanluyi namur ku bulka sai giyu bathka chiba nvi sai ku naya akidu iju anuyi ngusha Taga kinaya akidu ija anuyi ngusha taga kinaya akidu iju anuyi ngusha iju afubaka iju afubarka iju afubarka iju afubaka iju afubarka anu iju iju afubaka anu iju su ayi giya bathka chiba mayi sai taga usi sai taga usi yu ashine nyu asi samani abiri yu ara asili aku farm chiki ashina mai bukar jau asi muhda turku bukar iju afubaka bukar ku iju adawoyi. Ku iju ada wayyi ku iju ada wayi ku iju awayi sa’a ku iju awayi sa’a ku iju awayi sa’a ku. Iju apalunaya lagu ku iju afahi naya lagu ku iju awayi sa’a ku iju awayi sa’a ku iju awayi sa’a ku iju a wayi sa’a iju afubarka iju afubarka usi buker usi bukar unba bukar mayi naya aga suyini laju ashina mayi bukar nga guri mur lagu ashina ku iju adawanyi ashina ku iju adawarmur gabaya mur iju afubarka anu ngusha iju afubaka anu ngusha ngushar murgu ko ufumari na nayi angari labarka ashina nayi awadi nayi awadi nayi awadi ngusha iju afubarka.